मलाई यो गुफा भन्या बित्तीकै एक रहस्यमय ठाँउ जसो लाग्दो छ । एकान्त ठाँउ जा कोईपन हुदाईन त्या भित्र गयापछि हाम्रा बाइर क्या छ कसो छ उज्यालो क्या हो भन्या केइ था हुदैन ज्या झिक्कै न्या झिक्कै आवाज हलचल ज्या जति हुदो छ हो हल्ला त्या भित्र गयापछि ति केइ पन हुदाईन । शान्ति एकदम एकान्त बस्न चाहने मान्छे जो हुदा छन ति मान्छेले चाइ त्या भित्र सकन्ना त्या भित्र गैखेर झिक्कै समय बसि पन सक्केला जसो मुलाई चाई लाग्दैन् । त्यो त्यति शान्त हुन्छ त्या भित्र पस्यापछि यो बाईरी दुनियामा क्या छ कसो छ भनिखेर केइ पन था नहुन्या एक अन्धकार ठाँउ हो जसो लाग्दो छ । त्या भित्र गयापछि झिक्कै चुनौतिहरु पन सामना गर्नपड्डो होला जसो चाइ मुलाई लाग्दी छ । हेर्दाखेरी एकदमै डर लाग्दो अध्यारो ठाँउ हो जसो मुलाई चाइ गुफा लाग्दो छ ।